ദന്യവദാ അലോ। നി കു ലേകുന്ദ നേ ഏനേഅമേ ഛേശേ വദി നോ നാകു തേലി ഏദു അദി ഇതി ജിന്ന്ന വിസയമേ നി കോസ മേന്ഥ ഏന। <hesitation> ഛേശ്ഥാന് കനി നിജന്ഗ। നുഗു ലേകുപോ തേ ഇ പരിസ്തിതി നി യേല। ഏദുര്കുനേ വദി നോ തേലി ഏദു നി സഹയമ്। ലേകുന്ധേ അന്നി ഗന്ദ്രഗോല മയേവി നി ഉ। ഉന്തേര്ഗ പോരദാല്ഛിന അസരമ് ലേദു। മനമ്സ് നേഹിത്ലു കദ ഏപുദ ഏന ക। സഹയമ് കവലി ഏന നനു വേന്തി നേനേ അദുഗു।